Pali chila iti nubabatu la ingilanga nguso seanche, ingendiri miaka isanu, neza nafika sita, saba, paka ikumi, ino ta lika njilile, tagia pako panunari na inemwanche. Watu simulia wika kutivii, pali kalulu na simbilisi. Simbilisi aliniu mbile lia jeba, kalulu aliniu mbile lia kula. Kuu alanga kaa ingilu mwishimu mwingi narionga. Ngeingilu mwingi narionga, enge simbilisi akuchuja kalulu. Japo kalulu alinamachenga eavla. Kuu simbilisi wachuja nga kalulu. Kula kalulu wapisha yui nadiya kwa alisha vii. Nawe simbilisa hata enge kolelo amutemula kalulu. Kaa elika lulai mbapa ansari mbatu wala kuu. Nawe simbilisa unozidi ukutuwala, ichisila khani ila ya amutemula enge kumulogu maso. Na kalulu asilo ndavika le umunimonga na simbilisi. Kuu ayikolo ya mhiti ngipana ya ya zaani wina liyo. Alinu ya maa alifatlia. Iimbe paka yaza anenya mayosi ayo ya indi simbilisi na kalulu. Inamana ya lingama njimifereji yao. Ndiyalo ndilu mfereji wako kalulu mnukapisha. Ndiyalo ndilanu wako simbilisi mnukapisha. Koyii ikolo ya mpiti yalinga yakunda nyama yao inga yakunda vibayaa. Ngawanzi oku wimbapa hame imbali mui maili ngati salasili. Angawala wimba, ubi ya pasi. Inia ya kwekulondareme, anyama ya yo simbilisi na galugu. Koi kule ya mpiti ya landanga ya tuumusu, unoha tulete lile paka. Tuzatuafiki stegi ya kuti, tuafu gizi ya ngombe, nizi ya nkoko, ni fwele, ni mbuzi. Uku wajidi ya musu, unihalo nderilanga simbilisi na galugu. Iadisi iyo, ino baba, pelango wapendele uji tajani. Ukutusi mwede ya hili. Akutumani, shukuma isha ilelo ya naturi nayo. Tutachikunda umusu kani. Vitu vinofiza, viyako mbei. Mazani, anyama, viyako mbei. Pene pa mpiti, imbanga sile. Ndigoenu kumaisha hiti ya nuduina yutangulole na ndaganu urumu isote wada simbilisi. Vyolsi vyashari vyakukala. Umufuga. Ngeguma dola, uulie. Kuhua tufundishanga. Tutachianu umusu. Ukutumani, anyama, chilumuda. Manivu viyako mbei vikutagiwa. Impia. Iadisi ino baba. Tusimulianga. Insionaingi nanga kikwenedi kasimuliana na ya nani kwenu.